أنا بفظل أحتفظ باسمي الأول الحالي، لأنه يحمل معاني وذكريات مرتبطة بشخصيتي وتجربتي في الحياة، كمان الاسم له- له قيمة اجتماعية وعائلية وإذا غيرته ممكن أفتقد هالإحساس بالانتماء والتواصل مع اللي يعرفوني فالأفضل إنه يبقى كما هو، بالإضافة إني أحب هذا الاسم يعني وليه ذكريات كثيرة عندي.